Hatak mana tao namada langadok ia, nai dalek hapu energi listrik fo ana taon dadik energi matobik. Fo sobon no terminal a so na nanggu ndia so. So na hapu anin al, al kalua ma matobik a. So na tao no kada ita langadon yang be makadoek fo ini supaya madan lai-lai.